Chini hayung o koti koti bisi ni age dinosaur rok tongmani. Dinosaur ni ek haazaar ni sai kwbang jaat tongo. O jaat rok wngkha theropod sauropod ornithopod ceratopsian stegosaur ankylosaur tei marine tei flying reptile. Theropod rok wngkha tyrannosaurus allosaurus tei carnotaurus rok. Sauropod rok wngkha brachiosaurus apatosaurus tei camarasaurus. Ornithopod rok wngkha iguanodon parasaurolophus edmontosaurus tei maiasaura. Ceratopsian rok wngkha triceratops styracosaurus tei pachyrhinosaurus. Stegosaur tei ankylosaur ni jaat rok wngkha stegosaurus tei ankylosaurus. Marine tei flying reptile rok wngkha pteranodon tei mosasaurus. Amtwui hai teibo kwbangma dinosaur ni bumung tongo.